dia yiza ose poile poile ji poile recipient poile ji <hesitation> oyi mina amule fo a'o oɲu o poile ama mi hanre hane a owa ami fu fu tete a sɛramu ma tete tobule abe be'i za sunui sunu mu mulenu bɛsin mulenu bɛsin a hane abenɛ mu hane zan oro oro oro hane zan oro hanu hanu naturelle kwa don oyi uwa muni poile muma le susu